एबी जो फोटो फ्रेम है। सेई टेटका उदेशिये है। जेश इबी फोटो रह बदाये। टी टेटुक डार्के राह तांगे। तेतु पांडे माला डी कहाड़े। ताकी महमान स्मझे पीला।